Scrivi ün bièt dë ringrasiament al e nen tant facil anche perché döve truvé, truvé le parole giüste prima dë tüt deve ringrasié la persun-a che völe che völe ringrasié, deve scrivi 'na mutivasiun e tante autre coze, al e nen facil comuncue, mi sai nen, sarìa forse nen ën gradu